A maiky regny andeha <hesitation> andeha ôhatra andeha hianatra regny e- misotro dite aharo ronono ô, aharo mokary, mokary zany boka raha aminay akagny aharo ôhatra mofo katakata avy akeo koa zahay koa misy fotoagna <noise> m- magnano kakataka aharo vanille zany zany tegna ara-pahasalamagna à base-n'ny coco.